بفضل يكون عندي ضعف مالي لان العمر ما منه فايدة اذا بس بيزيد سنيني اتقدم بالعمر اما ضعف المال بيكون وايد مفيد واقدر استخدمه بشكل ذكي فاختياري بيكون ضعف المال اكيد